Ma kai paar aastakka tagasi ütte dokumentaalfilmi viimätsest valgõst nõnasarvikust. Taa oll' väega kurb film, selle et filmi lõpus kuuli nõnasarvik ärq.